واحد النهار واحد المشة لقات واحد السنسلة فضية كبيرة و مختالفة و كتكول علاش انا اصلا قلبت عليها و ملي لبساتها هاد السنسلة فعنقها و هي تحول لواحد البلاصة بعيدة و صافي كتكوليهم انا بغيت غير نرجع للدار اللي كنت ساكنة فيها حيت انا مرتاحة فيها بزاف و لكن القلادة رفضات انها تستاجب للطلب دالها